لو نسافر عبر الزمن نرجع لأسبوع بس نستخدم الوجت هذا عشان نحسن فيه بعض القرارات يعني اللي ممكن نكون خديتها خلال أسبوع ما نعرفش مرات ممكن تكون قرارات <hesitation> أني محتاجة نغيرها أونعدل فيها أو ندير تغييرات على مشاريعي ومخططاتي الحالية.